هلّأ إذا حدا سألني من رفئاتي أو من أهلي بدّو يجي لعندي وشو يلبُس؟ هلّأ أنا <hesitation> لبنانيّة بس ساكنة بالسعوديّة وهيدا الشّي صار معي هيداك الأسبوع أختي كانت جاي من لبنان و دئّتلي آلتلي شو بجيب معي اغراض شو بدّي البُس؟ كيف الطّقس عندك؟ الطّقس هون بالسعوديّة وخصوصاً بالرّياض صيفاً شِتاءً كتير ناشف، يعني ما في رطوبة أبداً، <hesitation> بي ضل جسمك ناشف، <hesitation> ساعة بتحسّي كتير برد ساعة بتحسّي شوب، خصوصاً بالنهار لمّا تكون طالعة الشّمس بتلائي كتير شوب، فا انت ما فيكي تلبسي شتوي، باللّيل بتوطى الحرارة كتير تقومي يي بدّي أوم اتلحّف والبُس كل شي عليّ، فا ألتلّا بتجيبي معك قطعة صيفيّة وفوقا جاكيت بتجيبي معك قطعة شتويّة مسلاً مُمكن تلبسيا لحالك لحالا، وباللّيل إذا نزلت الحرارة كتير حا تعوزي جاكيت بالنهار ما حا تعوزي جاكيت، بس مسلاً مُمكن تعوزي قطعة شتويّة وحدة لحالا، وباللّيل بتجيبي <hesitation> بتلبسي شو ما كان و بدّك تلبسي فوقه جاكيت لأنّو باللّيل كتير بتوطى الحرارة. فا لمّا إجت لعندي <hesitation> ألب الطّقس <laughs> كُليّاً <hesitation> صار فجأة يومين اجو كتير كتير برد الصُّبح وباللّيل فا رحت أنا اعطيتا من عندي تياب شتويّة وفوقُن جاكيت كل الوقت وحتّى بيجامات شتويّة. <noise> فا هون عنجد الطّقس ما بتعرفيلو منيح. <hesitation> بس- بس بالمُئابل ما بتشتّي. يعني بس بال هاي نحن هلّأ بي فصل الشِّتا ما شتّت يمكن مرّة وحدة شِفتا بس عم تشتّي ما شتّت أبداً. بتلائي بس سئعة بينخُر بالعضم نخَر بس ما بتشتّي أبداً. يعني كنت أنا مع إنّو حدا إنسان كتير بي حب الشّتا وبحب هيدا المنظر إنّو شتا وياي وعم تشتّي وانزل بس ما- ما بشوفو أبداً هوني بال- <hesitation> بالسعوديّة. هيدا الطّقس في برد كتير لمّا تبرد بتبرُد كتير، يعني عنجد بي ئولولك طقس صحراوي بالصّيف كتير شوب، وبالبرد كتير برد وسئعة. ما بتتلُج ما بتشتّي بس في سئعة بتنخُر بي جسمك، يعني بدّك ضلّك لابسة من ورا السّئعة. بتلائي بنفس الوقت بالشّتويّة لمّا تكون طالعة الشّمس ما فيكي تتحمّلي التياب الشّتويّة بدّك- ت- بدّك تشلحي، وشي تغيب الشّمس بي تبلّش السّئعة كتير. هلّأ لمّا يكون الطّقس حتّى دافي وفي شمس بس يكون في هوا بارد كمان ما فيكي تتحمّلي السّئعة يعني ما فيكي تطلعي لا- لا يخف الهوا برّا، حتّى لو في شمس وبتحسّي إنّو الشّمس ضاربة عليكي بتشوبي. شي يهب الهوا البارد خلص بتسئّعي كتير بي صير وجّك بارد، ايديكي باردين، بطّل فيكي تتحرّكي وخصوصي إذا معكي ولاد. يعني أنا إبني هلّأ عمرو سنة ونص لمّا يكون في هوا ما بطلعو أبداً كيف بالصيفيّة لمّا يكون في هوا صحراوي؟ وكلّو رمل ما بطلعو لإنّو كتير شوب وبي فوت الرّمل على عيون، نفس الشّي بالشّتا ما بطلعو لمّا يكون في هوا بارد لإنّو الهوا هون عنجد بيسفُئ سفئ مش متل ال- الطّئس لبنان. أمرار نحن طئس لبنان لمّا يكون في برد كتير حلو إنّك تضهري وتنزلي تتمشّي، هون لأ بعز السّئعة ما فيكي تطلعي تعملي شي مع إنّو ما في شِتا ما في تلج بس الهوا بيسفُئ سفئ، وبالمُئابل بتئطع فترى شهرين بالشّتا <hesitation> كتير حلو الطّئس، بتلائي النّاس كلّا راحت على الحدايئ وراحو يتمشّو بالشّوارع وبال coffee shops. وأحلى شي بالطّئس هون إنّو <hesitation> وئت هيدا الشّهرين الحلو الطّئس يعني هوّ شتويّة بس الطّئس حلو يعني هوا لطيف شوي، <hesitation> بدورو هول الدّفايات لي بيطلع منُّن النار وأنت بتكوني مسلاً آعدة برّا بتشربي شي سُخُن مع هالدفّاية الجو بي صير cozy وكتير هيك مُشجّع يعني. <noise> فا يا ريت الطّئس بيضلّو <laughs> هيك كل الوقت شو ما كان بي ضل أحسن من الشّوب لبيجي على السعوديّة، لأنّه لمّا بتجي الصيفيّة بتوصل الحرارة شي خمسين.